<noise> Laha lafariny vita am kajaha; <noise> da alay gny Kajaha maiky. Da vita ny kajaha maiky da kikisa. Lafa kikisa igny da <noise> potehy atao malemy <noise> soa miaraky amin'ny raha tokony hapetaky agnaminy aby. Da zay mahatonga ny lafariny vita am Kajaha.